باش تحزم حجيبتك بشكل كويس <hesitation> اتبع الخطوات هادية <hesitation> اول اشي بتحط الحاجات التجيلة والاساسيات تحت متل الاحذية او الادوات التجيلة. وبعدين بتلف الملابس الجمصان او البناطيل كيف ما بتريد او بتوخد وتلفها بشكل رول هيك بتاخد معك مساحة اجل واستغل الجيوب ما تترك مكان فاضي.